<hesitation> Ny fa- <hesitation> matetiky fanamboaragna desera tsy de sarotro be a fruit raiky fa mahampy, avy ake koa o na jus jus vera raiky koa mety mahasolo fruit raiky de tegna tsara tegna môra hita zao yaourt de vita.